U soap i pinapo, e kat e mua lam u, galus e moa lam u pelet, ne galus se moa lam a min ka te hasikoi e mulam. <hesitation> Soap a ka kajen kuru, kajen kuru ni pinapo. E lam e sosoup e nam u soup, u klin, tara koaikoai, tara sah mei ta raeh ua turu u-u soap. U langij te pol me nou ra te haso me nau e lam u ramum, eiau te raeh na turu soap. U klin e raeh na tara koaikoai. <noise> E-elam e kat e nam u soap <hesitation> u klin a ka ni sousoup tamulam. Kova elia, te soap me goan u klin, hahaboak se na bes. Puil toroman turu-turu klin e mei roman ta raeh wi tagoan.